ورېځې د طبیعت یوه برخه ده. ورېځې لمر پټوي او باران اوروي. کله چې د ځمکې پر مخ اوبه د لمر د وړانګو په مرسته تودې شي په بخار بدلېږي. بخار په هوا کې سره نږدې کېږي او له څو نورو پړاوونو وروسته د باران د څاڅکو، واورې یا ګلۍ په بڼه بېرته ځمکې ته راځي. ورېځې هم د ځمکې پر مخ موجوداتو او بوټو ته یوه اړتیا ده.